Kirauko naukira irio iria itigarire nicio menolaga kuria akorwo varae <hesitation> Ngaruga ucuru naruga ucuru ngiroka na irio iria irati irere. No muno muno muno mendaga akorwo vena kamurkini niko nguria. Tondu ungiria mukimo kirauko ona ukinanywa na gacai nuuruta wira waku wega. utagutinda ukithumbuka atii nuu vutira. We nwa tumaii ukanyunyaga. andu mauragie angwe uria ii ka amerie ithiga na tikumeria ithiga. ni kuria wega kirauka ukaria kamukimo keega wana ukavuta ku- ikati ana gugakorwo gutena gutigaru kindu ukira nduruge gakima. Nduruge gacai kamatu weega. Gacai gaka kamatu. Ndurie ngima yaku na gacaii. Na akonwo ni urithogia nduringe matumbi maiire urie. urie matumbii a cai na ngima. Nirakwira niutinda muthenya mugima utaria ukundaga tutumaii ukithie wirarii waku. Akorwo tariu tanie tondu nindithagia ningaga Mvuraga matumbi maiirii na tondu ni ngombe ngaruga gacai kamatu. Akorwovatiraina gakima ngaruga ngima ngaria. Ngekara nthii kuria weega ngaria piuu kuria takwa uraria lanji na ni brea <hesitation> Cai ya kirauko we uranyua. Andu makinyua cai nakamugate we ndurie icio nuruta wira waku nuthie mugundari utuire uke wikerie ngombe yaku ria. uthie uke uthie urime na gutire mundu ukauria irio cia mundu ii. Ugacoka kuririkana eyaa ii ni kuricagwa thaa ikumi. Nayo thao ikumi ii ni irio cia lanji kana ni cia kivwaii ukuthondeka. Nuuthondeka irio cia kivwaii. Koguo riu kuria kiraukoo kwi vata na mundu angivota kuria ngima. nie tanie ni mwega ngima. ngima ni ikaraga niinitagia mwiri na vakorwo varaii na manyenyi. trio icio cia vwaii nicio nguria. Uco Unyururukie. Naakorwo no Vaii ucuru nyua ucuru tiga cai. Ucuuru ino tunyunyaga ucuuru wa mukio. nyua ucciuru ucio na mukio kana unywe ucuuru wa kuthethukithia. Unywe uthire ndukekatia. unywe ucuuru ucio wa kuthethukithia tigana na cai. Tutigane na cai. Cai gutikundu iratu vira. na tena. tungiria wega healthy yetu ugima wetu wa mwiiri nugukorwa wi mwega. Na waria ucoke urie gatunda waria gatunda wanaguo nuguikara wega na nukuigua wega na gutivandu ukonana na mirimu na ukarutaga wira waku wega utagutinda ukiuria ninduta irio ku Nimbikatia Na riu kuria wega mundu nuuvatie kuria wega kirauko weega. Tuge ta athungu Muthungu augire atiriiri morning eat like a king. lunch eat like a queen and supper eat like a queen koguo riu kirauko turie ta muthamaki kuria piu niguo riu kithaa giki kingi turie riu taa. ta muviki kana taa. Ta queen kana taa quen riu ucio ni muthungu uria augire ngigutavuriar. Kirauko urie wega urie ta muthamaki. Irio cia muthenya urumo tanini na cia kivwaii urumatunini na nukwona nitukugia na ugima wa mwiri na nitugutorora.